Kobaan biriit jirai kobaan ka openshuuziit jira, close shoozit jira, sandolsiit jirai, kobaan ka open shuuzi mara biri isun hineketenie barum atin feet neket. gar kaara unum neketa gar woraanen unum neket. sandols sun mar biria mal bisaan nekenoa baree garlagafa wosuniin ijeemeniei. amootu ka buutian saa dibi won ofisiafaa, aminen woat huji kab huji serekaala fa, kobaan akasi neket